भेल्गिअमो कोथ म इमने तन् म जनु, म जनु जे भेल्गिअमो छोक्लेतु बोरेअ होइ। दे, तद् भेल्गिअमो छोक्लेतो कने फमोउस् होइ, ते भेल्गिअमो छोक्लेतो कोथ म जनु। किन्तु मोर् मते, हेरि, तद् तु गरम् थन्द सोबे परे कहन्। पिति भि कोनत् तु एन कोइ अतर्छो, जगन् होइ जे जोद् थन्द न होबो, जोद् बोरोहुन् न होबो, जोद् गरम् न होबो। हेबिलक् तु सोबते परे के, एतु मने किसु मन् जेकत् बेसिके थन्द परे, किसु मन् जेकत् बेसिके गरम् परे। ते भेल्गिअमो मोर् मते, हेरि, उथोर प खोसिस् दिगि, अ, उथोर प तिस् दिगि लेके जव परे। अरो, तद् मने हेरि, हेतु गौम दिनोद् होइ किन्तु दि। अरो थन्द दिनोद् किन्तु अमन् नेदेर्लन्दो निसिनये होइ ज, तद् भेल्गिअमो जेरो प खत् दिगि लेके गुसि जै। अरो रैन्, अरो बोरोहुन् तुतु पोरिए थके, गुते बसोरे पोरिए थके, तद् बोरोहुन् एकने होइ जैनो, अरो भोरि पिसोल् खले, खमु सिब। ए, तेन प तैपोरे होइ जै। अरो, तर् बोत दो जित देत असे एन्जोय् ज, अरो हिमने जनोहरु म।